Adzekor a ͻayɛ me nkaa fitsi mo mboframbaber mu dze ebesi me mpanyinmfe yi mu yɛ da a me papa maa mo do hyɛɛ n'ekyir na ͻdze me kyiin kurowdua no mu nyinara. Dɛm da no yɛ da a m'enyi gyee ara yie, na ͻyɛ so a mo werɛ nnkefir no dabiara da. Osiandɛ nna ͻyɛ da a odzi kan a ͻama me do dze me ahyɛ n'ekyir na ͻdze tam abͻ mo do, na ͻse menda. M'enyi gyee ara yie. Afei, menye paa dɛ mo werɛ nnkefir dɛm da yi da.